Ta'aayiɗe a nyama nyamdu je balance diet nii latta aɗon mari nyamdu mai pat guda jweego. Adinga sanjugo, fajira a nyama daban, naàge a nyama daban sai jemma bo a nyama daban. Adinga sanjugo nyamdu mai kullum